رياظة نجيدها للغاية ما عنديش رياظة معينة يمكن كي كنت نقرا صغيرة يعني كى كنت نقرا كنت نعمل جيميناز شوية، <hesitation> بس توا يعني نعمل في -رياظة- رياظة باش <hesitation> يعني <hesitation> ننقص الحاجات الزايدة، الوزن الزايد هذاك عليش يعني <hesitation> بس ما عنديش حاجة هاكا معينة يمكن كي كنت صغيرة.